Bùɖe bléè ni lɔ̀ku ɖí íɖìàyìlɛ lɔ̀ku íɖìàyìlɛ na kɔ, kɔ iku maké ówo ɖèe nyréwu íɖìàyìlɛ, u na kɔ ikujɔ̀à nìlɔ ɖínì kayi ù ɖini àá yilɛ íɖì ikle èé sɔ, ikle wàa ánɔ̀lɔ tè ɔwɔ yìlɛ̀ íɖì kɔ iku lɔ <hesitation> ba nɔ ká ni íɖosó kàyi ùŋle èé banìi ikle nyowɛ ɔwɔ yìlɛ íɖì ɔwɔ ya ájafá nèwù èle lóo ɔwɔ ya ùŋòlɔ tè ɔwɔ kù ɖiɖi ɔwɔ yìlì íɖì kɔ ùŋò, ìzè nùguɖì ùŋò lɔ nàáa zimì bàni níìza nyowɛɛ̀ ɖìì, úni sú íɖìàyìlɛ úna wanìà ikugbàa, unà zinì ikugbàalɔ íɖìàyìlɛ úno go <hesitation> à nàáá tú igagla íɖìàtàyìlɛ à nàáa nì mù ikujɔ̀à yìle yìle yìle yìle. íɖìàyìlɛ̀ nàa wa nìà ikujɔ̀à kɔ ùŋonì, ùŋonì nɔ̀gbè, ùú je kɔ zá yìlɛ íɖì kása kɔ mì nyo ɔ̀gbè ká jɔ̀à ènì àámi èle.